والله بالإنترنت تبعت يعطيهم الصحة كاردونة مطوية هكا هكا الكاردونة نرمي عليها الدبش كيفما نكا نشد الطرف لوطاني نطلعه هكايا اليد نرميها هكا واليد الثانية هكا ويكون مطوية كأنه سرويل زي دا كيف كيف.